Parasy zô dia bitika be io. Dia magnarakaraka abitiahana an io akô a ô dia magnarakaraka vitsika. Dia magnaraka angidigna. Dia magnaraka lele. Dia ambitra. Magnaraka akô piso. Dia a kiva, lambo, aomby.